अ ल्ग् बुन्ग्नु तन्गप्ल बोज ब ल्ग् तैअ, अर्र अन्ग् ल्ग् न बुन्ग्नु तन्गप्ल, अन्ग् ल्ग् ससे अन् तैअ, जै अन्ग ल्ग्, अन्ग् नि <hesitation> ब ल्ग् ससे दुन्ग, जै कुअ अन्ग् ससे अन्ग <hesitation> ल्ग् दुन्ग, जै कुअ जिब्लब म निअ, अर्र बिअ अन्ग् दगै बिरत् अन्ग् जिब्लब अन्ग् निसि न्गओ बिअ क्सन्ग् कुअ इद। करुन् अन्ग् मैब म्न्त्से क्इ फुदव् गुल् बतै, बिअ जिब्लब अन्ग् निसि न्गओ नुज फिअ, <hesitation> जै रव् कि तैअ मन अन्ग् मैब म्न्त्से क्इ फुदव् गुल् बतै, तन्ग लिन्घोर् नै ल्ग् ल्ग् बिअ, ज्ब अन्ग् क् स्न्ग ओ क्सिअ, नन्ग् मा क्इ फुदव् गुल् इद, मैऔ दुन्ग मा क्स्लम् ग क्सिन, बिफेको ज्ब स्न्ग ल क्सिन, अन्ग् कुअ क्इ फुदव् पैन नि हेप जबु पिअ, मोदोद् क्सलम् पिअ। तो बिअ अन्ग् दगै बिरत् अन्ग् ग् ल्ग्, अर्र अन्ग् जिरव् कि तन्ग मैअ बिअ अन्ग् द् ल्ग्व् त फैअ, अर्र अन्ग् जिरव् कि तन्ग लिन्ग मैन, बिअ अन्ग् द् जिरव् ब्प् तन्ग् पैअ, ज्ब स्न्ग ज् मन् लन्ग क्सिन अन्ग् क्, अर्र मन बिअ अन्ग् क् तन्ग लिन्ग्द बिफेको ज्ब स्न्ग, तो अन्ग् ज्ब स्न्ग ल क्सिन बिअ अन्ग् द् जिरव् लिन्ग बिअ उन् तन्ग् पैअ। तो बिअ अन्ग् नि पोइ नुख्रुब अन्ग् ग् ल्ग्, ज्ब अन्ग् <hesitation> न्जोक् स्न्ग, अर्रे ज्बु न्दि बिअ ल क्सिन तन्ग।